ruchka bu asosiy yozish vositasi bo'lib bunda biz u orqali turli xil narsalarni yozishimiz mumkin. Va bu eng kerakli talabalarning eng kerakli yozuv vositasi hisoblanadi. Bu orqali talabalar hohlagan narsalarini daftarlariga ko'chirib olishlari mumkin. Turli xil ruchkalar mavjud.